annin mal anin kahawa yaani bahati mbaya inamat jiseet kahawa sun ralee fuledi abbasun samee msamaha kadede rale fudedi anasamei, anin kahawa kan bek sit hinjisine, dub rale fuledi waq ilali anaf edi araed, dubattanen kei rale fudedi woya sibadilisha